Hei kan grill, grill huna tesoansu hei ngilaf titia kan vua turania, hei mei oiu na axan titua takin kan oiu turania, le hei kan grill na sate bota takin kan merinatetruk langia. Adang titua teso, adang timhi, tam taknia, adang titua teso hei mei oiu na axan titua takin kan oiu axan mun, tra le mun, om, tra om na tia kan om turania. Le fun da nga axan tia ni la win hei kan grill huna tesoansu, no pao ho tehi om lo turania, ke ni me lian ho vin tra takin kan titua rani.